E tele moa zany da karazana ohatrany zavatra ohatran'le vata io zany izy fa misy vitra transparent zay gneo, da igny zany gn'asanigny agnampitagny vaovao, agnampitany sary, feo, izany hoe misy olo zany miresaka amina toerana lavitry agny da hita mivantagny ame alalane sary vata ame vitra mangarakaraka igny zany e sarign'olo miresaky ame lavitry agny.